<hesitation> gasi yangora ne gasi yanginga vandu ya bodaboda. Gasi hio natanga nayo mwika, mwika kwa elfu mbiri na moja andatanga nayo. Ndatura dzi hengo nemare skulu, ndaza musakuru niyamba dzishingi mia moja nambola nzi mutown. Handaduka mutown nenyora mkanetu ave mukitale ndali nengiri kudukaka mukitale dave. Haza ndaduka mukitale kumako na mkanaetu kidogo nambola gasi hio eveho ya kuginga vandu. Nendanga kujariba gasi heyo. Gasi hio gasi hio ndaga ndota, ndatanga nayo negingaka vandu gasi yakungenya ndakagurage vindu, ndazia hengo ndakumbaka ndaguraga dzing’ombe, ndakavwa ne dzing’ombe. Eng’ombe <hesitation> ndara ndayinzira nengulidza nengula kibigibigi, <hesitation> gasi ingonyi sana ya bodaboda. Ndakava ne family mbe na vana esominyra vana mpaka sahi kukisominya vana ne gasi yeneyo. Gasi yene ndio neindaki nakiyanza. Yaimbira muskuru, nanyora driving license mbe nayo. Kunjira nyera kusira kali mudoga. Na lakini sasa gasi yambe nayo vurahi sana ne gasi ya boda boda kandi nzi nomurimi, maa nimaka hengo. Nima maduma nima maganda ndatakako magomia ndatako dzingutsa. Na vindu vyosi vikukonya. viridza vana. ov <hesitation> dza vurahi konyarake dzisendi yino ndumirake mukere hengo ata. mumulimi akureko embolea. akureko embegu. eeh ataga maduma. a maduma kenaga avuna. A maduma amala akulidzako. asomenyake iskuru. konyo ku school fees. neinzi nekorako egasi yangoia endi nyorako dzisendi kidogo kandi omtumiraka silaako vana muskulu kandi dzingombe dziya. dziya mbe nadzyo henga. Tsukukanyasana. chigira ndanyoreko kugasi yambe nadzayo polepole ndi. <hesitation> <hesitation> dzingombe dzeyaozako dzimara dzimbezako na mambere mudzingombe dzieno hizo. Haa zindara ngulidzako ndakagulidzako nguleke kindu fulani. ona <hesitation> okureko karii vndu vya ndzinyumba okuriko midoo okuriko dzi ndeve. egasi yenedza dza ya dzingombe okonya kari dzingombe dzya ndarinadzyo dzakava dzinyingi eeh ogulidzako kari mbe na magond kari mbe ne dzimburi dzimbuli nadzyo kwatukakodzyakava dzinyingi ogulidzako dzikukanyako avundu fulani Lakini sasa egasi ya ndayanza. negasi ya bodaboda chigira yingiritsa dzisendi dzinyingi novecha asubuhi. Osiri vandu. osiri vandu oginge vandu vadzia kuzigasi lidiku lidza kufa onyora dzisengi. dzisengi dzana hizo zikukonya kutumikirako mumba. Osevako dzingi. Otungirako vana <hesitation> school fees. otungako inyumba chigira mutown humu kwarenta dzinyumba. reserve ni yare. wa kwa tura evurogori. saza kuve mukitale kokola mweho egasi. Kutungako dza erenti dze inyumba na kuvora egasi yeneyo nehindahi. Na mundu yenyi kuhingira ku gasi hoyo kuri vana vaturi muskuru kuvora vana vaturi muskuru chigira gasi sahi kunyora <hesitation> gasu sahi neindinya. Avana vatgarava <hesitation> gasi ya bodaboda. e gasi ya bodaboda ne kuri egasi hindi chigira kuidikunonahai kunyora kama dzishingi mia tano. Dzishingi mia tano nodzia avundu mundu anyera kuandika kibarua dzishingi mia moja. Sa solola ovv differ. ov <hesitation> vurahi kuvita mundu waandikwa egasi. Na dzyodzyo ni cash ov <hesitation> nelideni do ovedzaa kira lidiku. Kindu kisumburaa sana vana venyaa egasi venya egasi ya kuhandikwa. egasi yo kuhandikwa ive ne dzisendi sana dave. Kini egasi indahi dza ni ya bodaboda. Mundu akaguira avike ku mbarambara. Imbarabara ukola biashara. Sasa <hesitation> gasi yeneyo dza ndyo nzindahi kabisa ikanyi vandu. Isomidza vandu. Kwasomidza vandu valve musecondary valala vamare iskuru, kwankanyaka vayai vetu vana vetu vari musecondary. kwavatungirako school fees kuvita dzo kugasi yeneyo na va vandu vanyingi vasomidza vana kari vandu vakora egas ya bodaboda vasomya wana mu de private chigira dzisendi vanyora nivatunga wadzia mu public kidogo vakamara four. grade four vasira mupublic so <hesitation> gasi ya boda boda neindahi. Nambola vandu vakore ndi vave. Valigara hango dave chigira vavora <hesitation> gasi ivura dave. Nomal <hesitation> kari form four widze mubodaboda naki kava egasi indi oranyarako dzisendi, dzirakukonyo oradza ogurehi vindu vwe wenya. orasumbe mvivuli dave kari mwivuri onyera kumkonya. Noula navere hengo labda ave ne kindu da. lakini na ive nave ku gasi ya boda boda unari kumukonya. Nove ne dzisend unari unari kumuha. Na narwahi unari kumuginga umisire musivitari chigira ove d ne dzisendi nove kugas. Mundu atadzarava egasi yeneyo dave. Mbola vandu vetu, varogori vetu vana vatigarako hango mba ati varinda vodzyo nairobi. Vaandikwe <hesitation> gasi dave nove ne dzisendi guula mwana kibigibigi musire mu driving mudziskuru ya driving. yeke driving amare dzi sheria ye barabara. yengire ku barabara. Anyore dzisendi aingie kubarabara aginge vandu anyore dzisendi. Noki mkavira egasi yindi noki mkavira kudzia kuskuru hindi inene ama mi university ave nanyoraku dzisendi dzyo dzye avvire kusumbura vivo vivoli hango. Chagira vasakuru vetu vavura dzisendi sahi. Vakurinda labda vandi vadi. Laka vakonyeko vadi lakini vanene vaveho kukore gasi yetu aindi.